Cca dicu la stessa cosa di prima, puru chisti pi mia sunnu cosi chi nun haiu mai pruvatu e mancu haiu avutu mai ntressu versu sti sporti. Nun criticu però a chiddi chi ci piaci stu tipu di pattinaggiu pirchì 'n funnu puru chistu è sportu e ci sunnu tanti appassiunati. Me cucinu quannu era picciutteddu facia gari di pattinaggiu, caminava megghiu 'n capu li roti chi senza.